Lusu luli ya’a chii este suni kantatu’utí chii este nuu kanaketa’atí suni, te este ka kaa sikuikotí su’umatí, kaasikuikotí, kaa saa luutí so’otí, kaa saa luutí chii suni kaa kantatu'utí maatí jena'atí, te este lusululiyo chii suni uujun na naa kítí va'a kakutí chii este ntenu kua'ayo te kaantikití yo kua'ayo jití ntitotí yo ntitotí nuu ntenu kanteyo te este natatutíyo te vantiyoo jití te este tuu xintoo suatí yoo chii kítí ya'a chii kítí luli kaa kuute a chiyo pero tuu chii kajinití suni chii kantatu'un matí jenatí nu nii kanaketa'atí jii ta'atí te suni tuu suni tuu nu tukajito ta'atí jena'atí te suni kaa kanaatí pero nuu kajitota'atí jii taka ta'an lulití jena'atí chii suni va'a kasatí jena'atí pero este kítí lusu lulia chii kítí va'a kaa kuutí jena'atí, chii este ntitotí yoo te todabia ntitotí kítí luli kanchuva'ayoo, rííyo, chuunyo, naun ntí'í te in tí'í kuítí kantito kítí luli ya'a jena'atí, te kaa kixi, ntautí suni nuu naun ioo jaa nani genteyo jaa kasa'a nte vaii jiití, tee tuu chii, naa kotoití chii kítí luli ya'a kíti va'a kakuutí jena'atí.